Pa voso kora, ene tsuna to po en sisiapai. Ka toim nene po en sisiapai po ino second world war po via nineteen forty-seven ke tsina, pate voa mane en teno pip. Ke pada motoba bab tais ene pene, bab tais ene, kene te kora nu ka topoanai voni. Ko nan nene tavut o sixteen years of age. Ka nai en tsiboi po sikur. Taim nene sikur nu en tsiba, ka tete korai nu po ya buanavi po ya, nineteen fifty nine, nene kas karai pa tsiba. Taim nene kas a tsiba, ka sikur ei en tsiroge. taim nene tenu en tsiroge, katenu, ka, tenu, ka tenu ka tenu, ka tenu, ka tenu, kavaka po fifty nine, kav po piti nain. Kene nai en matias, pa plantation ei matias, ka sikur ei en sohana, veni po primary va sohano. Nanao nomama po tsinivi pe toarara pemam. Ka sikur nu en sohana. Taim nen skul non sohano, kapo year nineteen sixty three, ne tsun tanen sohano ka ni en buin, po ai skul en buin, ka tenan buin po junior tech. Kane verevere vanu, pon buan en a verevere vanu, ene to kita op avanu, mukai, ene to topuana vasasa, topuana vasasa. Nan ne kas ma <hesitation> buin ka nama, ka vakav po year nineteen sixty five, ka nai en laloki pa tren o <noise> telecommunication. Ka nama ka kui ei veni kieta, kiu ei pa post office. Oyia rova kora ar nene verevere voa nu, ene to kita topuana en vanu mukai. Tenu en kieta, ka isiso nu en opis ka reats, reats ka tsoe, a, kene kino pepa, ka va nao en panguna. Ka siv nao patso tena ta kiu kene nao ka kui en panguna. Te voama veni, nene kino korai po pepa. Taim nene kino o pepa va, nao na ka tose ei tena ta kiu ve niva, kor tsoer abeam, ma kiu voro pe bero, abema, kene abei. Am beka tete nu voni, taim nene ka kiukiu no, ka kiukiu no, ka kiukiu no, Ka po year nineteen seventy one, nene vuts ma, ne vuts en vanu, nan kora tse kom ei pa vanu, pene to kita kokom nu a vanu. Ka tavanu, to kita nata voso nor ene ve teve, mukai, mukai to nata nor ame, o nom nor op ne ka tsoer "e" kua vi to pe topuana gevenema ka va en ene. Nom kora nene vuts, o nan nene ta hi pe kaovo va tinputz, me korai pe kaovo va tinputz kaovo pene a teacher. Sikur voso en asitavi kene kora to ta buar kemam vuts eme ee vanu. Ene pa topuana en vanu va mukai. Kita topuana en vanu, ene to topuuana pinopino pa nene verevere nu. Ma ar vakav ne kom ei, nai en gibet, nai en pais, nai en nira, nai savo, ma ar veri, nene verevere pinopino nu ka topuana pinopino korai. Kita topuana en vanu. Ma vere pene kor, kene kom ei pa vanu. Oiya rova kora.